ʻAe. Keu a ke koʻikoʻi ka hoʻonui ʻike a me ka hoʻonaʻauao i kō ke kaiāulu I mea e hoʻoulu ai i nā keiki ma o ka hiki ke kālai manaʻo ʻaʻole lākou noʻonoʻo a hāhai wale i ka mea i laha ʻia e nā poʻe likeʻole Mamake kākou i nā keiki e hiki ke kūpaʻa i ko lākou mau noʻonoʻo kūpono